To lenguru am salake kunnaago mi artai mi raara ko kunnorgel ngel wonnake, to e ngel woɗi, mi caajoto noddirgel ngel to hiite, to ngel wannyi hoosugo mi raarai ko caajirdu ndun wonnake mi wo'ina ndu.